i ma to i ma yuwan bəz wana ga den gara nan nayi dikshi so tai na deu na bəza na wana ga den gara so tai na deu na. Bəzina wana kakapiya go bee wara pulati təka ga sai dai sukana mi wara na bau i kun wana tuku ko da na bee bai na bee gaɗu gomo na kawa na ndiwa gawa na lan kawana ndiwa gawa i kun wana tuku. Na dam zəba ikun wana tuku na iyawi maman i kun wana tuku toh na romm ma na kəma karak wana tuku bin i men na dlam kakul bai na ram jirewa bai. craɗa ka sunu bal bee wara ina atu ikun wana tuku, toh bee wara na kəmu karak ga ikun wanduwa mi na kunu gu gususku kasan wanduwau ka nai duk i kun wuna tuku na dlama tu toh fatawanke ya ye inde na tanu mbasu ya na dawa nin ja mbasu na ndiwa dama- dama dagei. me gare na zəga ci bai kwabtu ja nin ri wana tuku, ja kwabta na akshi nin ja haba haba na akshi dawun tam dawun mbasa ja ta kəma mi na ba i mbasu ga kə vəda toh danai gususku kasau da ku na bəzi wana so tai gususku ka sau iyu na ruwai i kun ruwe wara na dlamau ko da na dlam bee wara

nda bari ci i ka daman bai ci toh amman kakasəku a li ruwa gəri bai a goreti ci so so bai. Gaɗa ka sunu ne na godere kakasəku aɗak zada ta kəma na bau i mbasu ga mai tun da ɗi ga i ni gusku so yadda bee wara na kunu ke nan fatawanke na kun godiya ii kakasəku ikun be wanda a dlamanai na bee wara a dlama i kəma kuma kuma mbasu kəlapiya wanda ina atu i wunduwa ga na aama ga na yai ga na mamu ga duk fatawanke ja mbasu nin na ramekshi toh kwe kana zada mbasu mi nda kunu, i kun be wara ka ban a gode ti kakasəku ka ba bin a godeti kakasəku fanake ka tle makau nin a maki ii ri səku a li ne babu baru a ci ne baci dabtau gaɗa kasən ne i na kəmu karak zada ta kəma mi wara nu bau i mbasu ga nai